يا صديقي، لا تشعر بالتوتر. <hesitation> ابدأ بتدريبات التنفس العميق أو تقنيات الاسترخاء قبل التحدث. يجب عليك أن تتدرب، تتحدد جدام المرآة أو أمام الأصدقاء المقربين لتكتسب ثقة أكبر. كمان يمكنك تج- تقسيم حديثك يعني قسم حديثك لنقاط رئيسة عشان تشعر بالراحة.